Sri Lanka hue un emportanti centru de mercau i del budismu pol más de 2000 añus. Paeci que los englesis no ascucharun en su momentu a tentu d'esta genti o no huerun escapás d'alcuentra-lus nel mapa, o quicías que si, assinque si lo hizierun de contau qu'arramplarun con tolo güenu qu'allina avía.